Raha kôa ka hoe tianô atsiro kara le amin'ny mivarotra akegny regny raha hoe ahandro hanina an-tragno anô a, dia somary mandanindany fotôna zegny izy sady kôa maromaro o le raha ilenô aminanjy amle fandrahôanô ananjy akeo.